Ny biby matsilo saina fantako izao a, de voalohany aloha ny elefanta, ny elefanta hony hoe mahatadidy be, de avy eo ny renard, io renard io malaza amin'zareo <hesitation> any ivelany any hoe biby fetsifetsy, de zay izao no fantako hoe biby matsilo saina.